<hesitation> lo kavi-ini nkasu ye jnu na nka kuu-iniso ye lograso, na nka ku-inso te ko kueni kueni nka kune'eso calma nka, te livi ní nka ndaku nka.